Ipuere vaera satelite oi orbitape jaeko oyereta tanta oi ipuere vaera ima oi jokope esa tanta oyere yave mbaetitavi ipirata jare oatako ivipe.